أول شيء جربي سلطة الفواكه مع الشوفان واللبن اليوناني كوجبة خفيفة، وتقدري تجربي وجبات الدجاج المشوي مع الخضار والسمك المشوي مع الرز، وجربي تشربي عصائر طبيعية كلها صحية وتوفر لك طاقة.